fjórir hafa nú greinst með mislinga hér á landi tvö ung börn og tveir fullorðnir karlmenn þau voru öll í sama flugi í febrúar hafnar eru aðgerðir til að hefta mögulegan faraldur og eru

óbólusettir hvattir til að láta bólusetja sig enginn velur að selja sig segir kona sem ferðast um Evrópu og selur vændi gera má ráð fyrir að um sextíu erlendar konur séu á landinu á hverjum tíma í sama tilgangi kaupendurnir eru

íslenskir karlmenn í sambandi kennaranemum bjóðast styrkir og launað starfsnám í aðgerðum til að fjölga kennurum sem menntamálaráðherra ætlar að hrinda í framkvæmd í haust aðgerðirnar kosta rúmlega einn og hálfan milljarð í nýrri heimildarmynd lýsa tveir menn grófu kynferðisofbeldi sem þeir segja bandaríska tónlistarmanninn

hafa beitt sig þegar þeir voru börn fjölskylda segir ásakanirnar úr lausu

lofti gripnar hatrið virðist hafa unnið hjarta ungu kynslóðarinnar eftir söngvakeppnina bíða nú í ofvæni eftir öskudeginum á morgun og hafa lagt mikinn metnað í hafa greinst með mislinga tvö ungbörn og tveir fullorðnir karlmenn eftir að hafa flogið til Íslands um miðjan febrúar tuttugu börn undir átján mánaða aldri á leikskóla í Garðabæ þurfa að vera í sóttkví á heimilum sínum í

kom upp um borð í flugvél um miðjan febrúar þegar hefur verið sagt frá því að tæplega ellefu mánaða gamalt barn hafi greinst með mislinga í kjölfarið í dag var foreldrum á leikskóla í Garðabæ skýrt frá því að barn á leikskólanum rétt undir átján mánaða hafi einnig smitast í sömu vél barnið er á batavegi en samkvæmt ítarlegum fyrirmælum frá sóttvarnalækni

við með því að láta alla foreldra vita þá munu rúmlega tuttugu börn undir átján mánaða þurfa að vera í eins konar sóttkví á heimili sínu

samneyti við þá sem eru

segja að foreldrar séu óttaslegnir en hafi tekið fregnum með ró næstu skref séu að fylgjast vel með börnunum og er foreldrum bent á símaþjónustu hjá sóttvarnalækni í síma sautján barst til Austurlands og hefur nú greinst á Reyðarfirði maðurinn sem smitaðist hér á Reyðarfirði fór ekki á heilsugæsluna heldur fór læknir í vitjun á heimili viðkomandi og hefur mislingasmit nú verið staðfest samkvæmt heimildum fréttastofu er ekki hægt

að útiloka að maðurinn hafi smitað aðra og hefur Heilbrigðistofnun Austurlands því útbúið leiðbeiningar til fólks á svæðinu fá sér bóluetningu og gera það með því að hringja í heilsugæsluna það er komið símanúmer í þessum efnum á heimsíðu HSA en þeir sem finna fyrir einkennum hver eru einkenni mislinga og hvað á fólk að gera

að þeir sem eru að fá einkenni eins og hita

í augu og eða útbrot að þeir ættu að hafa samband og þá að hringja í sama númer sem verður á heimasíðunni en ekki að fara á heilsugæslurnar heldur að hringja fyrst og þá fá þeir leiðbeiningar heilbrigðisstofnun Austurlands segir í tilkynningu að smitaðir hafi farið víða um á Fljótsdalshéraði og í Fjarðabyggð unnið sé að því að hafa samband við fólk sem reikna megi með að sé

fyrir smiti hversu hættulegir eru oftast ekki hættulegir en geta verið það

hjá kannski einu prósenti

eru alltaf áhyggjuefni og þess vegna

kemur ekki á óvart

gera má ráð fyrir að sextíu til áttatíu manns selji vændi á hverjum tíma á höfuðborgarsvæðinu kaupendur vændis eru í flestum tilfellum íslenskir giftir karlmenn kona

sem selur vændi segist gera

í von um betra líf síðar meir mat þeirra sem best til þekkja er að framboð á vændi hafi aukist mikið á undanförnum árum en talið er að þrjár af hverjum fjórum konum sem selji vændi séu erlendar þær ferðast milli landa stoppa stutt við á hverjum stað dvelja á hótelum eða í Airbnb

íbúðum og auglýsa á netinu kona sem fréttaskýringaþátturinn Kveikur hitti segist selja vændi í von um betra líf

þessar konur sem hafa komið hingað sökum mansals það

það var jafnvel búið að hóta þeim að það myndi eitthvað gerast fyrir fjölskylduna þeirra þannig að þær sögðust vera í þessu af fúsum og frjálsum vilja ef staðan hér er svipuð og á öðrum Norðurlöndum má gera ráð fyrir að um tíu til þrettán prósent íslenskra karlmanna kaupi vændi og

margir þeirra kaupa aftur og aftur sumir kannski samband einu sinni í mánuði einn kemur alltaf einu sinni í viku kemur alltaf á mánudagsmorgnum milli átta og tíu

fast og svo eru sumir sem koma kannski á tveggja mánaða fresti þú veist þetta er svo kennaranemum býðst bæði launað starfsnám og átta hundruð þúsund króna styrkur í aðgerðum menntamálaráðherra til að fjölga kennurum forseta menntavísindasviðs Háskóla Íslands líst mjög vel á aðgerðirnar aðsókn í kennaranám hefur minnkað á undanförnum árum og er mikill kennaraskortur yfirvofandi verði ekkert að gert gæti skólakerfið orðið óstarfhæft eftir tíu til

tuttugu ár í dag kynnti menntamálaráðherra aðgerðir stjórnvalda til að efla kennaramenntun og bæta starfsumhverfi kennara á meðal helstu aðgerða má nefna að til stendur að bjóða nemendum á lokaári meistaranáms til kennsluréttinda launað starfsnám þá verður nemendum á lokaári boðinn námsstyrkur sem á að auðvelda þeim að ljúka námi styrkurinn nemur alls átta hundruð þúsund krónum loks stendur til að styrkja starfandi kennara

til náms í leiðsögn þeir kennarar munu svo hafa það hlutverk að taka á móti nýliðum í kennslu hugmyndin með því er að sporna gegn brotthvarfi nýútskrifaðra kennara úr starfi það er alveg ljóst að kennarastarfið er mikilvægasta starf samfélagsins þar sem það leggur grunninn að öllum öðrum störfum og að öflugt menntakerfi er forsenda allra framfara á Íslandi er búið að setja eitthvert markmið um ákveðna fjölgun kennaranema já það sem við höfum séð er að við þurfum að útskrifa á grunnskólastiginu um tvö hundruð

og sjötíu á ári en síðustu fjögur árin eru þetta tæplega níutíu

sjáum að við þurfum að ná þessu upp og þessar aðgerðir miða allar að því til að treysta menntakerfið og ekki síst að efla fagmennsku kennaranna fjölga

Lilja segist ekki hafa áhyggjur af því að í

því felist mismunun að veita nemendum í ákveðinni grein námsstyrki en öðrum ekki við erum búin að skoða þetta og aðalatriðið er að

hafa aðgang að þessum styrkjum er það sanngjarnt það sem við erum auðvitað að gera núna við erum að einblína á þessa grunnþörf samfélagsins það þarf að takast og það ætlum við okkur að gera til stendur að hrinda aðgerðunum í framkvæmd í haust hvað munu þessar aðgerðir kosta í krónum talið þessar aðgerðir sem ég var að kynna núna til ársins tvö þúsund tuttugu og fimm eru í kringum einn komma sex milljarður en ég tel að

sé mjög góð fjárfesting mjög góð fjárfesting segir Lilja Ragnar þú ert formaður Kennarasambandsins ert þú sammála þessu líst þér

að þessar aðgerðir verði til þess að kennurum og kennaranemum fjölgi ef þær

komið með næringu í æð en það þarf

er harðlega gagnrýnd fyrir andvaraleysi eftir að upplýst var í gærkvöld um umfangsmikið peningaþvætti í gegnum útibú bankans já mörgum spurningum er enn

ósvarað eftir uppljóstranir finnska ríkissjónvarpsins

YLE og danska blaðsins Berlingske um umfangsmikið peningaþvætti í útibúum

bankans á Norðurlöndunum gögn sem birt voru í gærkvöld sýna millifærslur í gegnum net

en talið er að tilgangurinn sé að fela raunverulega eigendur talið er að margir milljarðar evra hafi verið

á þennan hátt og að kerfinu hafi verið komið á af rússneskum auðkýfingum og viðskiptamönnum afskiptaleysi bankans og skortur á eftirliti hefur verið harðlega gagnrýndur eftir að upp komst um peningaþvættið

málið bætist nú á lista annarra uppljóstrana um viðlíka mál Danske Bank og

þá líkt og nú eru það blaðamenn sem upplýsa um glæpinn og benda á brotalamir í kerfinu en ekki eftirlitsstofnanir aðspurð um hvort líkur séu á að viðlíka

glæpastarfsemi sé stunduð í íslenskum bönkum segir forstjóri Fjármálaeftirlitsins ég veit að bankarnir

fjallað um þetta mál í Kastljósi í kvöld

til að skimun fyrir krabbameini verði færð frá Krabbameinsfélagi Íslands til heilsugæslu og gerð gjaldfrjáls samkvæmt tillögum sem kynntar voru í heilbrigðisráðuneytinu í dag landlæknir bindur vonir við að með nýju fyrirkomulagi megi stuðla að betri mætingu í skimun tillögurnar byggjast á áliti Skimunarráðs sem var unnið að beiðni landlæknis en sjö læknar og sérfræðingar skipa ráðið Krabbameinsfélag Íslands hefur haldið utan um

frá sjöunda áratug síðustu aldar eða í rúma hálfa öld en nú er lagt til að heilsugæslan taki við að mestu leyti enn fremur er lagt til að stofnuð verði sérstök stjórnstöð til að skipuleggja og semja um framkvæmd skimunar sem yrði þá tekin inn í

opinbera heilbrigðisþjónustu það er auðvitað þar með verið að hverfa frá kerfi sem er að sumu leyti brotakennt sem verður til á löngum tíma hér er horft til fyrirkomulags eins og það er í Evrópu ráðherra hefur ákveðið að skipa verkefnastjórn til að vinna áfram með þessar tillögur en gert er ráð fyrir því að það verði ókeypis að fara í

leggur það til vegna þess að það sé mikilvægt að hafa í huga að þarna er ekki um að ræða eiginlega heilbrigðisþjónustu það er ekki verið að kalla inn veikt fólk heldur verið að kalla inn heilbrigt fólk til að kanna tiltekna þætti og það sé eðlilegt að það sé þeim að kostnaðarlausu en sjáið þið fyrir ykkur ef farið verður eftir þessum tillögum að skimanir verði markvissari við vonum það við vitum að mæting hefur verið að dala og það þarf að gera átak þar í færast undir heilsugæslu þá gæti verið að mæting batnaði því fólk á jú svo oft erindi þangað tveir menn segja að

Jackson hafi beitt þá kynferðisofbeldi árum saman þegar þeir voru börn margir setja spurningamerki við arfleifð eins vinsælasta tónlistarmanns sögunnar og rætt hefur verið á þónokkrum útvarpsstöðvum hvort hætta eigi að spila tónlist

sjónvarpsstöðinni í gær og fyrradag þar segja þeir

ofbeldi þegar þeir voru börn báðir voru þeir heimagangar í hinum ævintýralegu þetta er ekki í fyrsta sinn sem ásakanir um barnaníð koma fram á hendur

hann neitaði öllum slíkum ásökunum allt til dauðadags árið tvö þúsund og níu heimildarmyndin hefur orðið til þess að sett er spurningamerki við arfleifð eins vinsælasta tónlistarmanns allra tíma þrjár kanadískar

útvarpsstöðvar hafa ákveðið að hætta að leika tónlist

norska Ríkisútvarpið tilkynnti í gær að vegna upplýsinga sem fram koma í myndinni yrði tónlist tekin úr spilun á útvarpsstöðvum n r k í tvær vikur um miðjan dag í dag var þeirri ákvörðun snúið við eftir hávær mótmæli ekki fyrirferðarmikil í dagskrá breska Ríkisútvarpsins þessa dagana en samkvæmt upplýsingum er það þó fyrst og fremst vegna þess að

hefur frjálsar hendur með hvað

þau setja á

og landsmenn virðast halda fast í hefðirnar á sprengidaginn samkvæmt framleiðslustjóra Norðlenska á Akureyri þar eru framleidd um fjörutíu tonn af söltu lambakjöti á þessum tíma árs og að sjálfsögðu var boðið upp á saltkjöt og baunir í mötuneytinu í hádeginu starfsfólk kjötframleiðslunnar kemur víða að en almenn ánægja virtist með þetta þjóðlega góðgæti

gott bara tvisvar að borða já þetta er mjög

eins konar hafi gripið um sig meðal yngri kynslóðarinnar við kíktum í heimsókn til Hatarabarna sem voru að undirbúa öskudaginn fjölskylda Stefáns Hauks hefur verið að föndra

þar sem eru ekki fáanlegir úti í búð þarf að styðjast við hugmyndaflugið stóra systir ætlar að eftirláta bróður sínum þetta árið ég ætla að vera skólastjóri hlustar bróðir

já of mikið já kannski aðeins hvernig líður þér í þessum búning bara

keypt fyrir alla í vinnunni og í Hafnarfirði bíður aðdáandi númer eitt spennt eftir öskudeginum þó að hún sé enn að jafna sig á úrslitakvöldinu um helgina ég ég var allavega mjög glöð og

öskraði hvernig

og hverjir eru að fara að vinna

hatrið en hvernig syngur hann hefur verið stillt á landinu í dag og hefur það leitt til mikils svifryks á höfuðborgarsvæðinu eins og fram kom hér áðan heldur bætir í vind á morgun og dregur vindurinn úr hættu á mikilli svifryksmengun Theodór Freyr

í handbolta er kominn á fullt öll liðin sem eiga lið í höllinni leggja allt í sölurnar til að verða bikarmeistari fjórir hafa nú greinst með mislinga hér á landi tvö ung börn og tveir fullorðnir karlmenn þau voru öll í sama flugi í febrúar hafnar eru aðgerðir til að hefta mögulegan faraldur og eru

hvattir til að láta bólusetja sig enginn velur að selja sig segir kona sem ferðast um Evrópu og selur vændi gera má ráð fyrir að um sextíu erlendar konur séu á landinu á hverjum tíma í sama tilgangi kaupendurnir eru oftast íslenskir karlmenn í sambandi

kennaranemum bjóðast styrkir og launað starfsnám í aðgerðum til að fjölga kennurum sem menntamálaráðherra ætlar að hrinda í framkvæmd í haust aðgerðirnar kosta rúmlega einn og hálfan milljarð í nýrri heimildarmynd lýsa tveir menn grófu kynferðisofbeldi sem þeir segja bandaríska tónlistarmanninn

hafa beitt sig þegar þeir voru börn fjölskylda

segir ásakanirnar úr lausu lofti